אִילַא תִפְרַגַּאת לִיַא תְלָאתַה דִּיַאל אֶסַּעָאת פִּנְנַהַאר גַּאנְסְתַעְלְהוּם בָּאש נְטַוֶּר מִן רַאסִי אֻוּל חַאגָה גַּאנְקְרָא שִׁי כִּתַאב מוּפִיד וְלָא גַּאנְתַאבַּע קוּרְס פִּלְאֶינְטֶרְנַאת פִּמְגָ'אל כַּאנְבְּעִי וּמְבְעַדָה נְעְטִי וַקְת לֶלְרִיַاضة בָּאש נִבְקִי נְשִׁيط וְאֶוּל נַפְסִיַּה דִּיַאלִי שְׁغֶ'ל מִזְיַאנָה וְפִּלְאַחִיר גַּאנְעַאוּן וְנְחַاوֵל נְרְתַּاح שְׁוּיָה וְלָא נְדִיר שִׁי חַאגָה לִי כַּאנְרְתַاح פִיהَا בְּחַאל אֶלְמֻוסִיקַא וְלָא אֶלְرַסְמ.